Gamburgerni go'shtini tayyorlashda qiyma go'shtni idishga olamiz. Tuz va murch qo'shib, <hesitation> yaxshilab tuzlaymiz. Iloji boricha go'shtni qo'l bilan aralashtirish orqali bir xil massa hosil qilish kerak bo'ladi. Keyin go'shtdan o'lchamda <hesitation> qismlar hosil qilinadi bo'laklar. Har bitta bo'lak qo'shimcha tuz va murch bilan yana tuzlanadi. <hesitation> Bundan tashqari go'shtni <hesitation> grillda qizdirib olishimiz mumkin yoki quvurib olishimiz mumkin yog'da uch-besh daqiqa tovonda ikki tomoni teng ravishda jigarrang bo'lguncha qovuriladi va ustiga pishloq qo'yiladi.